Aprel oyi haqida o'ylaganimda, meni hayolimga daslab yomg'irli kunlar va yangi gullarning ochilishi keladi. U oy o'sish va o'zgarishni ifodalaydi deb o'ylayman.